To ma wsai ya chika ngi niya zǝm pǝdlǝm na gwurgwundi narǝ mbwa ta nǝ kanaji magha zǝmwhi gwurgwundi narǝ mbwa ta nǝ kanaji ko rǝgha sawhi na nǝza sǝ whura gha har nǝfha vǝ mbǝ tlǝni har sǝghǝ khǝ tǝgharǝ nigha sǝghi gha fa wa ˈma ɗa ghau ma wsa niya chika ngi na ghǝzǝ gwurgwundi nǝ kanaji mi har waya kumani to ama mi wsashu na ma ka ɓughǝ na shayi ama ma ɗafa ko ɗumamǝ na zhangiu naɗu so gwurgwundi ghǝzǝ nai ya nghi naɗiya kuma niya fa ˈgari kyimbǝ ndzaya ama mi ɗafa na zha fa ˈgarazu nto gwui rǝ wsi to sai nǝza ndzarǝ ndza dolaito gwurgwundi ghǝzǝ na pughǝ kuma kǝla zhi